هلا يا أبويا كيف حالك؟ شخبارك شمسوي؟ ما شا الله هذي السيارة معروضة للبيع مرة كويسة، وسعرها مرة كويس، وكمان عندنا نظام تقسيط مريح جدا بيريحك على الآخر، تحب تشوفها تفتحها <hesitation> تجربها.